أعتقد إن الأشخاص يقدرون يؤثرون على مصائرهم، لكن القدر يلعب دور بعد. يعني إحنا عندنا حرية الإختيار والقدرة على إتخاذ قرارات تؤثر على حياتنا، مثلا الشخص اللي يشتغل بجد ويسعى لتحقيق أهدافه، ممكن يحقق نجاحات كبيرة ،لكن في نفس الوقت الظروف الخارجية عن إرادتنا ممكن تأثر على مثيرتنا مثل الأحداث غير المتوقعة أو التحديات.